مزايا الشهرة كثيرة منها الشهرة تفتح لك أبواب كثيرة في الحياة، الشخص المشهور يكون له تأثير أكبر يقدر يوصل رسالته بسهولة سواءً كانت في مجاله او في قضايا اجتماعية، كمان الشهرة تجيب فرص عمل أفضل ورعايات وهذا يساعد في تحقيق الأحلام وإنجاز الطموحات.